Naquiiꞌntaaⁿ quiooꞌ mꞌaaⁿ cwiwendyee nnom quiooꞌ na nntꞌiaya jooyoꞌ matseicatyꞌuenaꞌ ja ee ñꞌeeⁿꞌndye jooyoꞌ wjeeyoꞌ ndoꞌ xocanda̱a̱ nntsaꞌ na nleinoomꞌ jooyoꞌ chaxjeⁿ na catsuutsja, catsuutsja quiaya juuyoꞌ ee ntyjiiya na matseixmaⁿyoꞌ cwii quiooꞌ na wꞌii sa̱a̱ maluaaꞌ jeꞌ ñequio catsiaⁿ, catsiaⁿ matseixmaⁿyoꞌ cwii quiooꞌ na nquia ee ntyjiiya xeⁿ na nljeiiya juuyoꞌ taxocanda̱a̱ nleino̱o̱ⁿ juuyoꞌ na cweꞌ tijndeiꞌtonaꞌ sa̱a̱ maluaaꞌ jeꞌ ñequio juu catsjo̱, catsjo̱ nquiaya juuyoꞌ meiiⁿ na titꞌmaaⁿñeyoꞌ ee cantyja na juuyoꞌ jeeⁿ wꞌiiyoꞌ xeⁿ na nnda̱a̱ nlcoꞌyoꞌ tsꞌaⁿ.